Ma̱goo ma̱tha̱ mbaꞌja inii xníí, <hesitation> ma̱goo ma̱ íꞌdu̱u̱ jma̱a miꞌxá ma̱ŋa̱ꞌ, miꞌñuu, ngidiꞌ, <hesitation> ma̱goo ma̱tha̱ mangaa <hesitation> rí mixúwi̱i̱ mangaa, xúꞌkhu̱ máá aan miꞌñuu, jamí skuniꞌ ikhaa ríꞌkhu̱ má ma̱goo ma̱tha̱.